إذا كان عندي القدرة باش نتخلص من مشكلة عالمية <hesitation> باش تكون اللي هي الفقر؛ لأنه الفقر عندي أكبر <hesitation> مشكلة <hesitation> في عصرنا الحالي، إذا تنحى الفقر تتنحى المشاكل العالمية الكل، الفقر هو مرتبط بجميع الأمراظ، بجميع المشاكل، والتلوث، وكل شيء.